Pausiku ndisisimuka, ndipukuwa ndibia kuvomba uvusafi, ndinakili uke ntereke itschai, ntinatereka itschai twinywa itschai ndibia kusyamba, ndikalime ndikilikwa pamunyi <noise> ndisila ndisuku kuvukale wapamunyi, ndihuoka ndibya kusanyiri ijatsieso <noise> ndinae kaap ndibya kuisuka isibarula, ndinatsisuke ndikiliuka, ndisya ndikosu umwana, tama kunyumba tari. Ndinoso umwana nditamile kunyumba nditengure ukwjandaa imbuka ijakumie, <noise> ndilonde imboka ijakumie nditereha, twirya, apo ukubea kwikoni ipa sambili mbili au saa tatu <noise> tutama taama <noise> maana twatukweka umda twiba kuvajirani wito vistori watu vistori mpaka satatu, potuija kunymba! tutame potubyake kwikona. Npene apa imbombo sinave indebe, imbombo sinave inyorosu <noise> pousiku, <noise> twibea ukuvomba uvusafi tunakiluke twibea kwilima, <noise> twesa tukalime, <noise> tuvyale, <noise> twise kunyumba potuli ikyakurya ikyapamunyi, potutengule imisitingi, umda atae, mwaling'i. <noise>